ପକହରେତୀ ବାଦ ଧୋକ୍କାନା ବାଦ ଜାରୋ କେଂବା ଲୋକମାନା ଉନ୍ଧୂ ପଚ୍ଚାରୀ ବାଦ ଏଟ କୋ ରସ୍ତା କେଂବୀ ତେ। ଆମେଂ ଜୋଠୀ ଜୀବାସ ତାର ଲୋକେଶନ କହୀ ବାସୀ ଜାଗୋ ଗାମୀ ଜୀବାସୀ ଜାନୀ ତିଲେ ସେ ଵିଶ୍ଯର ଗ୍ଯାନା ଦେଵେ। ଅପନେ ଆପକା ସ୍ଵାଗତା ବାଦ ଧୋକ୍କାନା ବାଦ ଜାରୋ କେଂବା ଲୋକମାନା ଉନ୍ଧୂ ପଚ୍ଚାରୀ ବାସୀ ଜାଗୋ। ଗାମୀ ତେ ଆମେଂ ଜୋଠୀ ଜୀବାସ ତାର ଲୋକେଶନ କହୀ ବାସୀ ଜାଗୋ ଗାମୀ ଦେଵେ।